Kisa kotor samung chengnani bagwi hati ni nangmani manwirokno saimanwi kaisa samungni wansukmung swnamnani nangnai. Kha chongmani khwnanairok tei thwnglainairokno naitugwi naikhe kaisa manwi eba samungno swnamwi mano. Rang swngmani loan eba rang rwnairokni bisingtwi rang mannani belai nangkukgo. Baniya no swi narwkmani khlaiwi tei nangmani license mankhe kerong no khwnawi mano. Kaisa brand swnammani tei phalnani lamao borokrokno khá chapnai. Rungna gwnang samung tangnairokno tubumani tei kaham khe samung tangmani abo kaham wngnani chubachu khlaio. Bazar ni swlaimung bai kwrwngwi tongwi naikolmung tei swlaijakma bai torwi thangma tei tongwi mano. Kaisa samung kotor chengna bagwi khatungma khatungma tei uansukma nangnai.